Noofa sana njoka, njoka nayo nfokosi bogosi nitanga na ni nchene hei no mbere nhai no nyuma tu kwasababu flani ikushana nfamu, ikudibidi apana antanga alafu nsumeniachia nje- nanjulaene, ikonanche no fanya inkuku. Alafu njoka, nansumdudu anaboa sana tu kwa sababu umdudu, munamwafwakeli sana sa aboa tuhu kwanza kwa kuseserie shatabehe kanahe ni kudhuru iso siye kuzuru tu, koo lazima nimuafa.